كان نبقا ناكل في زوج أنواع متاع مشكلة برك عمري كلها، نحب ناكل كسكسي بالخظرة واللحم <hesitation> وسلاطة، <noise> سلاطة توفرلي <hesitation> اللي حاجتي بيه بدني من الألياف من <hesitation> الخظر من الفيتامينات، والكسكسي كيف كيف فيه الخظرة فيه اللحم فيه <hesitation> عجينة هوا في حد ذاته يعني فيه الحجات اللي ينجم الجسم يحتاجها كل.